Tulis resume ndia berarti tulis nakbabua tulisan atau materi dadi versi yang lebih fananak, tehuna harus pertahankan ide no poin-poin penting proses ia boe harus melibatkan Ita baca teks aslina terus Ita identifikasi gagasan utama na.